Nyama njirwe nitivonire, nivonire njofu, nikavona twiga, njofu nileivonire ipho igutu naa njofu tilephumiepho kimunu tikaambuka tikacha kunu kweru. Yakwana njegu tuteyachikacha mpaka mafumbeni, henda fukalilolea njofu na njirwe. Njirwe kangi njirwe mnu. Nyamaingi nivonde njirwe ni twiga. Nieivonire pho karatu nienda pho karatu nikavona twiga iwe barebarenyi tighire natonjirwe khafonenyi, tighire tii kwanchacha, tighire mabashibashi na tichi vara tengoo vitakurucha ghurusha nyingo. Henaicho nanyama nchirwe ntingonire ni njofu nhibondei ni twiga.